عشان تعتني بالنباتات في الأماكن المغلقه أتبع ها الخطوات أول شئ أتأكد من الإظائه و الري و درچه الحراره و التغذيه و تنظيف الأوراق و المراقبه و بهذا الخطوات بتكون إعتنيت بنبتبتك بشكل ممتاز.